A sun pa propi, a mustu pa propi affetto vers le persun-e, a sun ën po pi, ën po menu bravi rispet ai can, comuncue cuandi cuand al an vöia dë mangé e drisu la cua e pöi a fan ël ron ron, a së strufin-u a col a le gambe, roba parei